ཕྱ་དི་ཆུ་ལོ་ཡང་ཀུ་ར་གི་ཀུ་རི་གི་ནམ་པོ། མན་དོོ་ཡ་ན་རིག་དི་ཆུ་མང་པོ་པོ། ཐེན་དོ་ཨིན་ཁསི་ཕྱ་དེ་ནག་མེ་དི་ཆུ་གི། ཀིམ་ན་སོ་དོ་ཨིན་ཏ་ཡེ་ཀ་སི་ཕ་ཡ་དི་ནག་ཅ་གི། ན་ཅེན་ན་ཐོད་ཏོ་ཨིན་ཏ་ཕྱ་དི་ཆུ་གི་རིག་གི། ཀོར་ཡ་ན་དི་ཆུ་གི་མིང་སུ་བ་ཆེ་ན། མབ་ཇ་ཕྱ་དེ་ལེ་ན་ཅོ་ལེ་ན་ལེ་གོའི་གོ་ཀ། དེ་ལེ་ཧུ་ནག་ཕེ་ཆུང་ལསོག་པོ་དི་ཆུ་དེ། མང་པོ་མང་པོ་ཡེ་ཀིན་བཡེ་དེ་ལེ་དེ། དི་ནག་ཅ་གི་ཀིམ་ན་སོ་མེན་ཕྱ་དི་ཆུ། ཡ་ཐེན་དོ་ཨིན་ཁིམ་གི་གོ་ག་གི་ཕྱ་དི་ཆུ། དེ་ལེ་ཁསི་མེ་དི་ཆུ་གི་ན་ཅོ་ཐང། མབ་ཇ་ཡ་ཀིམ་ན་སོ་ས་གི་པྱ་དོ་ཨིན། དེ་ཆུ་ལོ་དི་ཀོང་གི་ན་ཅ་ཡ་ན་ཁ་ན་ལ། སེ་དི་གི་བག་ཧོན་དེ་གི་ཀིམ་ན་སོ་ས་པྱ་དོ་ཨིན།